Itlar haqida turli xil noto'g'ri tushunchalar ham mavjud bazi odamlar itlarni xavfli xayvonlar deb o'ylashadi lekin to'g'ri tarbiyalangan itlar odatda do'stona va sodiq va albatta mehribon hisoblanishadi lekin undan tashqari <hesitation> xavfli yani qutrgan itlar ham mavjud.